भारत के नई से अमेरिका भी बड़ों भार देश है। <noise> जो जनसंख्या का मामला में तीन स्थान पे है और जसा। <noise> भारत की राजधानी नई दिल्ली हे गी अस्या ही अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन होगी। <noise> अर अमेरिका को जो सबसे बड़ों शहर होगा ऊ न्यूयार्क है। अमेरिका में बड़ा बड़ा बन भी पाया जावे ओर ऊ बना में हिरन भी पाया जावे तो वे हिरन हे नि लड़े एक दूसरा हिरण से छाव फेर सेर वेर से लड़े। <noise> वे बच बा कारने उनके जो सिंघ रेवे जे लंबा लंबा रेवे सिंघा से ही वे बचे सिंघा से ही लड़े सिंह ना से ही वे सेर ये उलाल देवे।